<hesitation> Hakurugiirira aharinye, nindeeba ni naaba ntari kuhurira ninga naaba ntari kureeba, kubaho nakimwe ahari ebyo nikisinga kuba otiine byoona hakuba nitumanya nti twagyenda omubushaho, kimwe nikiyambaho ekindi ninga nibikira kugyenda hamwe hamwe, tureebire abantu nti nabaasa kuba ari kureeba kwonka atari kuhurira kwonka ekyo tikikaamuzibira kukora emirimo yeeye ekagyenda omumeisho kandi twareeba abandi kuba ari kuhurira kwonka atari kureeba kandi nakyo kyayereka ngu nobaasa kubaho otari kuhurira kandi emirimo ekutambura erikugyenda omumeisho